Ba ninin kwenta bij chuku ba bij riñan chuku run' bin chilu nga chubbe, ta ni tan ta ninj ta ba chilu taaj chilu ni ta'nga' ba chilu ni chubbe ni chakan chuj, ni si 'hiaj chilu bin si si'hia' un' nihia' chutu cha taa chilu, cha chuj ni chuba be' nne chilu tan anoj chuj chutu ni chubbe ro' che' nun chuj chán chuj, si chubbe tan ni chubbe tukumí be' chuj taaj ni nihia' ra chuj kache chuj hiako', ni taaj chuj ni be' tukumin chuj ta bin 'hiaj nungwej chuj, ninin bin ninin sun 'ninj chilu si chilu ro' ni chutu nihia' ra chuj kita'a chuj, ni tínj nne chuj be' ni sé si chi'ñanj chuj sé si baj chuj hiako' si chuu chilu ro' ni tínj nne chuj ro' kwenta taaj chuj chutu, ni chu'bbe si 'hiaj chu'bbe bin si baj chuj hiako' taa' chuj, chuku nej taj si nne chuj be' ni tukumin chuj tukua chuj tukumin chuj tukua chiki chuj si ninin 'hiaj nungwej chuj ni nun ninj chiñan' nungwej chuj riñan chuj si 'hiaj chubbe bin si chi'ñanj chuj baj chuj niko' chuj chuku 'na' staba si baj ñan tukua chuj, ni chilu ro' ni riñan chutu bin bbe chuj ta bin 'hiaj ko nungwej chuj si sé uñan bin nunkwej chuj.